Ríi ganitsu rí najmaa rí na nuxna xa̱bu̱ náa̱ ndxaa̱ ando̱o náá má ndxa̱a̱ ini̱ xa̱bu̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ ̱ñajuunꞌ yaꞌduun xe̱di̱, ríꞌkhui̱ rí nájmúu̱ mangaa má najmúu̱ rí nutháa̱n molíꞌ, ríꞌkhui̱ ejmu̱u̱- ejmuuu xa̱bu̱ <hesitation> moliuu̱ꞌ xtílá, moliuu̱ꞌ rundúꞌ ríꞌkhui̱ rí phú i̱tháa̱n numuu rí natramá náa̱ tséxuu̱n xa̱bu̱ tsú gíꞌdoo numúú mangaa, <hesitation> tsú rundúꞌ, nuxi̱ya̱a̱ ngaa nagu̱maméjúu̱nꞌ rá, mixtiꞌkhu inii tséxi̱ xúnii nadrámá jma̱a gamaku. Ríꞌkhui̱ ejmúu̱ náa̱ ri narígá ndxaa̱ rí nudamijná xa̱bu̱ <hesitation> nagónu xa̱bu̱ ñajunꞌ o̱ náa̱ na̱ka̱nú mbáá xa̱bu̱ tsú najumúu̱ ikhii̱n rí giꞌdoo numuu rá ikhaa ríꞌkhui̱ iyamakuíi̱. Ajma̱ riꞌkhuiñ rí nda̱yo̱o̱ ikhúún rí mitsiꞌyá naꞌni gamakuii xa̱bu̱ rí naxnúu̱ dxájuu̱ naꞌkhu̱.